Savrìu pa di da bin a coza a serv ch'la roba li però pensu ch'a sìa ën sistema për fe ën manera che le munede a venu pa falsificà e cuindi d'aute coze savrìu pa di